Maq arva, et rohkõmb ringi reismine om üldiselt <hesitation> parõmb, selle, et tuu jo and inemiisile võimalusõ nätäq tõisi kultuurõ, tõisi riike. Muidokiq noh, samal aol egäsugunõ reismine om <hesitation> siski luudusõlõ kah'oligumb ja keskkunnalõ. Aga aga maq arva, et tä om üldiselt iks hää.